मका भूतांचे काणे ऐकपाक दुसऱ्याकडसून खूप आवडत असले पण माझो कधी तेंचर विश्वास नसलो पण एकदिस देवाकय माझी तिदाक ळी दिस्ता की एकदिस मी अचानकत एका भूतिया महालन पावलो। तरी सार भयतून सारलो आणि एकतत वोल्या जळ्यार तेंचा दारात बान झाला आपलया आपण मी बाहेर सरपाक खूप प्रयत्न केले पण काय फ़ायदो जावनाक न्हा मका खूप भ्याय डिसांग लागलो। इतक्यान मका पायातल्यांचे बिन आवाज योवपाक लागलो मी काम ब बंद करून धावलो पण मी आणि त्या भूलभुलैयां फसलो आणि फसत गेलो। पण मागेर मी देवाचा नाव घेत राहलो आणि हनुमान चालीसा मनात राहलो असा करता करता मका दर मेला मी बेगिनं बाहेर सारन यललो आणि तेंच्यात व्हांगड माझा सोपनाई तुटला। बगताय जळ्यार मम्मा <hesitation> दाणो घेऊन उबी अस मंझे खरा भूताँख न्हू मी तिकाड भीयलां।